اذا بغيت تصور تصويرة لكاش واحد مليحة، بعّد شويا عليه مالازمش تكون قريب بزاف. <hesitation> لازم الـ هو يكون يـ <hesitation> شاد تلث أرباع الـ الصورة و يكون لازم تقبضه من الفوق للتحت. يعني ماشي تقبض غي الجزء العلوي و لا غي الـ الجزء السفلي. و سيي أنك ما تـ ما ترفدش الكاميرا الفوق، ارفدها في المـ المكان المناسب لي يسمحلك أنه الـ الانسان في التصويرة يكون شاد تلث أرباع الصورة. و يكون <hesitation> ماهوش مـ هو موجّه للـ مصدر الضوء، الشمس و لا. ماشي يكون عاطيها بظهره.